Zaho zao ivezivezeako <hesitation> <noise> ataoko hoe adiny <hesitation> telo isan-kerignandro eo: <noise> mandeha miboaky manao bazary isaky hariva igny ohatsy, isaky harivariva, <noise> de mandeha moly, de <hesitation> ndaindraiky koa mandehandeha miboaky mitsangatsanga de agny ho agny amin'ny adiny telo isan-kerignandro agny zany tôtalin'izay.